wabe se heyɛ mu zenu we le ho ba ubiyɛn mu zenu nɛ wawe vɛ ji a mu ho a bun wabe we o a bun wabe we o han diyo a mu ɲan yi uwa mu we sin abe amu mi wase he benɛ yi mi ose amu owe itilize benɛ yi mina ose omi semu a sera tonu ji wo